<hesitation> Raha amiko manokana aloha azo atao tsara ny mampiasa biby eo am'fialamboly satsia misy koa zany ohatry hoe soavaly zao azo atao tsara ny mitaingina soavaly <noise> mandehandeha rehefa tsisy tsisy atao igny, mitovy amzay koa alika, ohatra hoe misy alika zany eo anao tsisy atao afaka andesinao milalao iny alika iny, afaka ampiasainao am'zay tianao anaovana anazy.